Karazagna menaka tegna fampiasaiko ndraiky aroa karazagny fogna, menamboanjo de menaky soja, de zaho kaofa magnano frity na magnano saosy ro regny de matetiky menamboanjo fogny ampesaiko, fa kaofa magnano lasary na tognotogno regny ndraiky manaboatra mayonnaise de mampiasa menaka soja regny za.